Ainukõnõ asi, kuis inemiseq ommaq tõisist eläjist parõmbaq, om tuu, et nä esiq lihtsält arvasõq tuud. Kõigil tõisil el- eläjidel om täpselt sama suur õigus ollaq seo planeedi pääl. Ja ainukõnõ asi, mille inemiseq arvasõq, et näil om rohkõmb, om tuu, et nä lihtsält esiq saavaq tuud tundaq.